Yo, le jin <noise> borbor sin nouk je le jin haharoi ne nouk a hai toai ni manas, na hai toai ni roman. Hare na, manas <noise> hare na tou kaka tagoan, jia tou kaka ni manas, e lu ku ngot eiau ka mei a tou kaka raeh, jia tou kaka raeh. Hare na, revan i mei ta ka mat mea sah, hare ne, ka mei a min poaj a min raraeh, tara tou kaka. Revan i hare ni, min Krismas a min raeh, min nu ya min raeh. Kova tsi sia tsika te nome a tur nu ya, u nu ya hare ni kat hare nia lam a tei Petats jia masal ni Petats, a poaj ni lubitan a min-min ka turu mes u hiningal. Hare na, te nu ya pasi nau tara bong twelve kilok, e lam na piok baba ne nam a toh turu skul, jia painap tara revan jia sah. Min ka ni pinapo e kop er tara bong ni yo wan. Iau manas e heh, hare ne lam i ka mei a kain natei nien, i manas min ka turu hiningal te kap mas lu bitan er. Iau i manas, iau pan te hat ne goan, i manas e raeh kuru tara tou kaka. Hare na <hesitation> revan mei ta kat papal mea tu ngel. Hare na, a musik jia sah mei ta ngel papal u. Manas ku, ka ku te kakat, a revan i kaia tara min sani. Hare ne ka mei a min sia min poaj ku te ngel sila u ien hare na revan e lar, u sani e kat e ri pinapo. Ni sani ni manas, revan i sasani ya tara pickup, a record-a record ien, sol e ria record pickup. Hare ne le hakei e nom <hesitation> a record, bete hakei ba ka ien te ngal a no, iau ti sasani ya revan. Elam i kat ne lam na babang. Lam i bababang kuru ti sasani u a revan i manas. Iau te-iau te hat ne goan i manas e mei tu ngel, u raeh. E la no, hare na, ti mei mea-mea tu ngel lei a poaj a roron. U Krismas, <hesitation> u Krismas u raeh, revan i, hare na, angel, hare na han a pinapo sosol ia lam u angel, lam kuma raun e nam a han a pinapo. Koma raun e nam a han a pinapo lam e koma nam a min koma ni lotu, hare na, la nam tara sia luma koma mua heh, hases pasi nam, min luma hovot ni han a tol ni Petats, e hakap e mu lam, i manas, tara tou toai ni mas, a toai a raeh kuru. Hare nu, mei mat ta kain ka hare na, a hiatung jia sah hare nu hititik, jia revan e hisasak ner a kilat jia sah. U raeh panahas, raeh e lei a poaj a roron. Hare na, tamulam hare na poaj tara kain katun ni, hare na, elam a revan te tuan sila ua nam ien, lam i hasagohan em e eiau an, u raeh te boak am i manas. Lam i ka kuru mei, hare na, kikisal kuru, iau te hare na, ti ka sila u manas. Na hare si na manas e ka mei a, u katun i mei ta tuan ni kat papal mea mes a katun. Raeh kuru, revan i mei ta tuan ni hikakat papal u, higagak u jia sah. A revan i ka mei u, hare nu, waviap u raeh, waviap tara tou u lotu, iau pan ti mei ta kaka mat meau hingangat. Toroman tara poaj ni manas nitoa revan mei ta ka miu waviap ni, hare na i lotu, ru i nenen katun roman, kave lia bor sin nouk hai poaj tagaon, poaj tuku ka boi en, iau te bor sin e guan ien. Be, iau e ka mei a min poaj a min raeh tara tou kaka tagoan. Kove sol e lo ma ngot hamas i roman ien, lia hapis hamas a nouk tara-tara tou ngotngot tagoan i roman. Roman, elo ma ngot a tou kaka ni roman, hare na, masal i roman mei sai taka mea toukat te ka i manas. Lo ma ngot i roman, masal mei ta ka miu hajiji, mei tun hajiji. Mei ta hare wi manas, manas u hajiji e kajen kuru a tara masal. Masal i hajiji kuru nien a revan jen, i roman e mei. Le ngot o nom, roman, a sia ka te ngot e goan te kat home e na a-a toai tara pean ni roman, a mobile, uum. Mobile, hare na, le ngot e nom ien i roman ien, a pean a kekerek e tom ne na mobile, e-e hula kat ne nou, hula-hula press tal ne nou nah tara min button tanou, be iau te kuju press sep e na sia ka e ngot e nou, e mei ta raeh u. Mei ta raeh hamas u han a mobile, be iau te babang a no be te kat a no, be te ha-haso hamas e ne iau hakej, "Elia mas kaj se nouk a kain ka nien", be te tuan ni, hare na, pean nien tun ha-hakej tanou e hat ne no, "Eih, e kat haraeh toroman nou elia", iau a toukat nien te ngot e nau tara mobile. Kove lia hat ne nouk, e mei. A mobile, haboak e na min kainkain ka te mei ta raeh u. Masal e ngot er a min-min movie a min nome han a mobile, iau te hat ne goan a mobile e mei ta raeh u, je be ru te kuer er. I roman, lo ngot o nom, a toai tara pean i roman mei ta raeh sai u tara toukat ni hitom. Pean e hitom kekerek e no, hitom kekerek sila na tara sah, iau an tara mobile tara sah ngot e nu a min-min ka min nome. Sol a revan, hare na, revan te kaj er a-a-a phone ya kat be ru te kom hakei er a min kain ka nien a min nome han a phone, be lo te ngot o nom. Toroman e kom ka me nou tu nome tara mobile. A mes a ka, a katun e-e a mobile iau has te kat a no be te hangal se na boom box te kaj e ria masal u ngel i han a-han a pinapo. Na te hangal me na pean a boom box, e mei tun hajiji. Min pal hovot nitoa han a pinapo e kap a no, uum. E tatal me na boom box, na boom box nien e mei tu kain ngal ngel tu kekerek u. U ngal, u ngal, u ngal u kajen, lo mu mei tama tuan ni soh haraeh mea bong. Lom mei tama tun ni kui haraeh mea toukui tamulo, i han a luma tamulo, te gum ua moa lo i luma. Tara sah, min maron hovot e kuer er a masal te-te kat mer a min boom box. Eru e sar, habang ne na kua, eru e kuar be ru te kaj er a min kain ka ni ien, kaj er a min kain ngel nien, te hula la me ria ru a min kain ka nien, a boom box. Iau te hat ne goan, a boom box na mobile e mei ta haboak miu raeh han a pinapo, haboak e nu tiam. Roman ien, lo ma ngot, pean a para e-e ka na turu tiam, tara sah, mobile te haboak e ne iau, u ngel jia boom box te haboak e ne iau. E ngel me riru, be te hulala papal mer, be te kaj e ria min sa min ka te-te tuan ni kaj e ruru tara tou kaka taruru. Ru mei ta tuan ni ka u. A boom box e kat e na katun, jia mobile e kaj e na pean, e mei ta tuan ni gum u. ngongot kuru se goan i han a luma tagoan tara sah, miji bubu tagoan, le ka me nouk a hualu a bubu, a-a tolim ji keh, tolim a bubu kove, hualu a bubu tara pean hihin a <hesitation> posa hamua tagoan a teacher, a hualu a bubu te ka ria ien a hualu a bubu tara-tara mobile kuru. Tatei lu er a mobile be ru tena, hare na, ka jon e lu e la mobile a kekerek, ba pean jon a kekerek lu pas e na moble natei na mobile, la pasi no bet na soah hamous hamas me no, i yah te ten soh nau, be te kat hamas e no. Hula press tal ne na min button tanou, be te kaj e na min sah min ka te tuan ni babang e nou te mei ta raeh u, te mei ta tuan ni bang meiau, uum. Na e iasan si no tara a-a-a pean hihin, hare na bubu a hihin tagoan. E lu se na mobile, be te soaj e na mobile be te la hamas a ni luma, bet na gum hamas me no be te hula press hamas ne no, be te jimou hamas e na sah min ka te-te mei ta raeh u, be te babang hamas a no. Ka no, ka no, noa no a kaua e ngok e nou eiau, ngok sin ne iau a-a sah a min toukui han a <noise> luma e kum la manin je kum soul o nou, e bisi pas me na mobile. Eiau a sia ka te ngot e goan te-te mei ta raeh ua tara mobile, tara sah, hare ne kat home e na pean, kat home e nu hakej tara pean. Man no a mobile e raeh i no hare ne raeh e na tara mes a maron je pean e-e taguh e na pean tara tou hatatei tanou, e-e lu e nou be te kui e na min ka te hatatei nou, je la no tara sah, internet jia sah be te jimou e no, hare na jimou e na sah a min ka te-te tuan ni hamatolan e nau <hesitation> a min answer turu school tanou. Eiau a mes a ka te raeh nou, kova sia ka lia ku mei kuru, elia <hesitation> bor hamanman nouk lia ku mei kuru taka mangil mea mobile hare na min touch phone ien te tuan ni babang e ria min kain ka te mei ta raeh u. A miji mobile a mij kekerek, e raeh ke no. E man ke no hare ne hakoroput e ne ri iau a mobile, kove haboak e no nome u kajen, tara tou kaka i tariri u katun. Ne kat se ne ri, hare ni han a luma, eri-eri hikakat sir, re tuan hikakat sil er a mobile. Hare ni luma tagoan, a-a-a pean tagoan e tuan ngangak sin e na mobile tanou tara sah a bubu e lu e ne iau, ne noa no te pil kat sila ua nou yah, <hesitation> a bubu e lu e ne yau ba kaua te ngangak a no be ru te hingangak ar hikakat ar, e-e mei ta raeh u a kain nien. Iau te hat ne goan a mobile e mei ta raeh u. Hare ne e haboak e no nome tara-tara mes a maron. Iau u hakej tagoan tara tou kaka tariri tara min kain ka ni roman. Tara sah, pean ni roman kua no, kua me na a mobile be te kaj e na sah a min kain ka te tuan ni kaj e nou tara toukua tanou. E ngel e no je kaj e na sah te mei ta raeh u, haboak e no nome han a pinapo, <noise> u ngel u kajen e boak a no, tara poaj te his me nou a mobile e connect e nau tara boom box, be iau te hulala ni han a pinapo. Eiau u-u-u hakej tagaon <noise> ia te pil ngot sila me goan, e hare na toai ni manas te pil raeh sila u na toai ni roman ia te pil nome sila ua nou, tara mobile na boom box, eiau bor tagoan ien.